Andaal boddum ha ummatore amin ngam nafu ko'e amin, be bikkoi amin, be derdiraabeji amin, andaal do wadda jonde jam be jahangal yeso chaka ummatooore.